dunia arra atin dandete bila atin <hesitation> won atin fet hindargetin, dandete olte himbulta yaani katika won tente dream tenteti won atin mpangilio kasa kabd, bila at wonsun hindargetin dandete hiishita, yaani dunia arra manif akas itata enan dub wontun yaani maisha akama rahisia waat nyate, pesa dargete, mahitajin tente timit lazima won atin dursa fikiriete dabd lazima wonsun maishan hiendeletii, maishan bila wonsunnen unum endeleti.